الارقام اللي تجي في بالي هي واحد اثنين ثلاثة ثلاثة ارقام معه الشمعة متحتها يكون ستة واحد مع اثنين ثلاثة ثلاثة مع ثلاثة ستة ما نعرف شو علشان هون اول ارقام بديهيبن يشوف في مخي اول ما تذكروا يعني ما كاين تشوف الله اعلم ما شو مزيد ده ثلتاس واربعتاش وخمستاش.